Qa'sa rukoor nqoqsaa kiroo nqoqsaa laa la tiwik reh k'uxb'al qawa' reh chiyeh'aa juntz'ip maas <hesitation> o chiwii' juntz'ip maas rikowil reh wula mood nqab'anama qa cualquier q'iij tii cha la reh la junaj xamaana la'koon wila k'ieh wach qa' taqee' nkikoj naq naq qanooya qamama' taqee' ro'na q'iij wila k'ieh qa'sa taqee ek ja'ar je' tii la'koon <hesitation> y nik'uxlaa han ja'ar la winaq taqee' nkimuq'aa qa'sa keh kitiwiik kiaq'omil je' tii janaj nrajaam nrip'ajeksaam paam rihaa' wula ma' taq tanaaxa ahpa' meer wii' la ha' p'ajek p'ajek paam y pues ro'na q'iij man cha re' ta la tanaaxa man cha re' ta nasik'im namuq'aam qa' taqee' reh chikuy wula cha la p'aakejb'al je' la kaxlam nkiq'ar refrijerador entonces chi paaam are' n'oqsaja onteera la tiwik reh jare' ja'ar nrukuy xare' laa' ak' taqee' na qaq'aram tii ke la haab' taqee' koon naqaq'arwa k'ih k'ih haab' chiriij kore'eet maas nkimuq'aa naq qa'sa taqee'